من ضمن الألعاب اللي كانت مفضلة بالنسبة لنا وحنا صغار أظن ان هي لعبة الأونو اللي هي الألوان والأرقام. كانت بتكون أفضل بالنسبة للشخص بحيث إن هي يمديك إنك تلعبها مع إخوانك يمديك إنك تلعبها مع <hesitation> أخوياك. <hesitation> وبيكون يمديك إنك تلعبوا اثنين مع بعض او ثلاثة او اربعة ما له عدد محدد فكانت تكون افضل بالنسبة لنا وبيكون فيها تحديات اكثر